Fômba fanagnaovagna <hesitation> saosy ki-curry <hesitation> malaka megnaka anao mafana megnaka alatsakagnao koa tômaty efa voa-voatetiky ndraiky tongolo izy efa somary miravaravina igny tômaty ndraiky dongolo ,alatsakanao koa amin'izey zegny curry izy efa somary jaune-jaune ka raha efa somary mandranondranoka maditidity igny ,igny izy vita.